<hesitation> Inyi keshe ni ghoni kunii findo figheree. Fighire handu ena maisha. Ukafurwa kuramikiwa he heshima kighiracho maana. Ukanikwa heshima miracho vara kufure vandu vakukenavo. Kwairima unikwe heshima vandu vakakudaa, vandu vakakudai. Wakakudaa niku chochose kya chafumia kwafo. Heshima iya vakunikie vairima dua na chakwako kuva kuva kuishi muree kwafo vakafikefo, vaelekulekea kwio uikae kuweka. Miracho kore vakuri vahagwende ku vakunikie heshima halafu na kanyi vakufurie. Haghire ukindo kwairima ikivura kometheagia vandu vyakuluke navo. Heshi- heshima naifurwa, fichishighwa vighende hamwi